<hesitation> Ny anjara asan'ny vintana am'fahombiazana zany de tsy misy satria ny fahombiazana de avy amy ezaka ataonao no mahomby anao fa ny vintana ny vintana zany tegna marina <hesitation> raha aminay manokana alongany de naman'ny raha hoe tsy misy zany ny vitana fa ezaka anao manokana no maho- mampahomby anao am'fiainanao na tsy mampahomby.